Misy karazany akognaia koa kaiky e findesigny milomagno io rô, izy io zany e da izay ame zay hitanao ansena agny da hividy ankazo indesigny milomagno rô itegna da izay omeny antegna lastagny da misafidy e loko tianao avao anao.